Ivili. isatu. inya. tanu. sita. saba. nane. kendaa. kumi. kumi na moja. kumi na ivili. kumi na isatu. kumi na inya. kumi na tano. kumi na sita. kumi na saba. kumi na nane. kumi na kenda. ishirini. ishirini na imu. ishirini na ivili. ishirinina isatu. ishirini na inyaa. ishirini na tano. ishirini na saba. ishirini na nane. ishirini na kenda. selasini. selasini na imu. selasini na ivili. selasini na isatu. selasini na inya. selasini na tano. selasini na saba. selasini na nane. selasini na kenda. arobaini. arobini na imu. arobaini na ivili. arobaini na isatu. arobaini na inya. arobaini na tano. arobaini na sita. arobaini na saba. arobaini na nane. arobaini na kenda. hamsini.